Jwa'n na ntaktaba thiba chopa tsona thapa gaya xopa gaza xona yei tzi tzi thiba thib zena tzina tziday tzi'na' tzin thiba tzin chopa tzin tsona tzin thapa thib buala thib buala nzo thiba thib buala nzo chopa thib buala nzo tsona gal thapa gal buaya gal xopa gal bugaza gal xona gal biey gal tzii gal tzii nzo thiba gal tzii nzo chopa gal tzii nzo tsona gal tzii nzo thapa gal tzii nzo gaya gal tzii nzo xopa gal tzii nzo buaza gal tzii nzo bxona gal tzii biey chooi choo bziba choo chopa choo tsona choo thapa choo gaya choo xopa choop gaza choop xona choop yei choop tzii